Ireto avy ny fitaovana fototra hita amin'ny solosaina: ny écran izay ijerevana ny zavatra misoratra eo, ny clavier fitaovana ahafahana manoratra, ny souris ilay aisakisaka iny. Eo ihany koa ny disque dur izay itehirizana ireo toro hay.